Korea del sur jaeko japonese reta ko oyegüeru jokope arasa ˂hesitation˃ mopeti saupopa payandepo pe jare ou hasta mopeti eta saupopa irundipa pe oyemboyea reta ko